Jaeramiñovi <noise> ñanoi jokua inimbo <hesitation> ipoivae jare jokua moa ndiema ou <noise> jokua ikavi ñanerai yaikitivaera jare ñaneraikia oekivaera <noise> yamde tembiu opita ñanerai ipaupaurupi <noise> vaoekivaera